Ny karazagna <hesitation> lovia hita ao an-dakozia dia: vilia <hesitation> fisaka, dia vilia jobo. Dia raha mihinam-bary ianao ka <hesitation> vary tsisy ranony a dia vilia fisaka no ampiasainao anazy. Fa raha ohatra ka mihinam-bary hoe misy rano- roniny a dia aminao vilia jobo no ampiasaina.